<noise> Negadir siz bilan bo’lsam hamisha kayfiyatim tiklanadi. Ha, bu aniq albatta. Axir siz bilan o’n besh yildan beri birgamiz. Siz mening barcha sir-asrorlarimni bilasiz. Bu kabi yagona insonsiz.